He yinachi ujun yunguu yeni yame'e ujun ujun, yimi yemi ndame kuteme yimindame ndekuxme, hejun iha iha yen yeyame kuminda ndejiame ngue atun ngaxtiko atunaka yeñime ndeminará chinyanga meni traste paltico nde yinii ñii ñindé ñindemi ñindame comida, ndame vixna'a ta atukuenka yungui yindun nduja ya'a kute ndina kuu niña meni kuduu uun yendi ndavii, jun ye'é xevixna ngue yindame comida me'e.